Mada chi ja kiti, kiti yuu yuga nu kuu koo, koo xii xi ja koo ñu´u venenu. Yuka kua yuga nu chi ka ku´u ta´ayo jii chi kaniña.